इंडिया मा जू छिन चार वेद छा और हर एक वेद साम वेद यजुर वेद यान करि ते चार वेद छिन हमारा यहाँ की संस्कृति यान ची यखा लोग भगवान् मा विश्वास करदा और भगवन ते भोत माण्डदा।